Ku iyaq iko kampongnge makanang iye sederhanade nappa ufojide pasti nasi goreng afaqna- magina nasi goreng afaq malakiq bawang nanre nappa ifatiq jokka wek- <hesitation> ifatiq jokka wajangnge nappa igoreng pura igoreng yaleng bawang garam nappa jajini iyero liweq gellona